Sɛ meresesa "diaper" a ɔbɔ abofra no a, mef- mema abofra n' dze to me nan do na afei mapepa n'ayɛadze. Mepepa wie a na mafa "diaper" n' atserɛ mu wɔ n'ase <noise> na mebubu n' dɛ ma mbrɛ <noise> wɔyɛ naa. Mubu n'ase no to do ma- muwie a mebu ne fa na ne fa n' na medze dza wɔdze tar <noise> no medze atar do. Mewie a na mebutuw abofra n' ahwɛ dɛ sɛ n'ekyir dze n' ayɛ yie a na tserɛ.